כל עאם קנקרא מא בין עשרה חתא ל חמסטאש נכתאב, מא בין הרוויאת, כתב דינית ו הסירה الذاتיה, פאלעמר דיאלי כאמל קנזן קרית שי מיתין ו חמסטין חתא ל תלתמיאת כתאב תג'ريبا, אלקראיה ענדי כחאל הסاحب, קטפתח ליא הבסירה ו קנהס בראסי קנעرف בזאף דיאל אלעואלם בלא מא נסאפר.